وش أحسن الجلوس على الكرسي أو إني أجلس على الكرفاية أو إني أجلس على الأرظ، الجلوس على الأرظ بالنسبة لي أحلى شيء يوم تاكل، والجلوس على الكرفاية أحلى شيء يوم تجلس تشوف التلفزيون أو تجلس مع الأسرة أو تجلس مع أصدقاء، أما الجلوس على الكرسي فهو أحسن شيء لوظعية المذاكرة.